Ipuere yae se aipotaesa anoi sepeureta mbae ayapo vape jokogui ipuere vaera jaereta ome se horario flexible jeisupevano ma se jokua aeka sepuere vaeravi iruva oimeyave mbaenunga arirepe sepuere vaere iruva mbae ayapo